<hesitation> Izy ty monko da raha tampotampoky zany, hoe olo dimy ho avy amignao hariva nefa asasakadigny gn'hanomagnanao, e fahitako an'azy ty zany, raha malaky indrindra e fahitako an'azy de misao avao, e misao zao tena malaky satria igny zany ampangotra avao da malemy tonga da ahisy fangarony da samy vita.